मका वर्ल्डाकूं माझ्या भारताची सांगपाक आवड्तात तर पैली मी भारताचे सांग्तै आनी मदी मदी विश्वाचे सांग्तै तालुका। पेद्य, पंजे, मापुसा, वास्को, मुंबई, जयपूर, कोयम्बतूर, गाव चोपद्य, तारी वाडो, मोजे, आगरवाडा, खेणिर, गंगापुर, आनी खुप असात पुन साध्या मका इतकेत याद येतात।